انا من جيهتي انا انفضل <hesitation> الماكلة الحلوة، انايا قع من صقري نشتي السكر، نشتي الماكلة الحلوة، نشتي <hesitation> ال-الباتيسري، نشتي القواطو سيرتو تع شيكولا. اما الأطعمة المالحة، مليحة تعجبني ولكن اللي نفضلها أنا، انفضل الأطعمة الحلوة.